Ndikka kuccitana seyo hore ma ko mballitata Duniyaaru.ta waɗidani hore ma no heƴi a hari a timmi sai mila adunaaru.